Wooma, mu nansi ka lhaaso, foo mu kottu na ni ndari nu féé-n-nu kottu na ni jickama. Mu ringi lhaasi wonfuma, ma kottu fuu jickama, mu tu lhaaso, tu gnéénangh fo nangh maa nsangema. Foo mu kotto tiitane. Nu kottu na ni jickama. Akane dan kottu mu jickama, moon dan mu kottu fu jickama dan. Ghune la nféé sééne. Ghuna mu gninté-mu gninté-nginté-ka-mu-gninté-ma gninté ka docko ki. Mbuura akottumo. A nansi ka gnéénamo mmokama-nfuukama. Han mu wonfuma dan mu ringi-dock-mu-mu-gninté-gninté ka kottu dan. A nansi ka gnéénamo nfuu kama. Mu gninta ka kotto.